Yɛka nnuaba nnuaba deɛ a, nnuaba deɛ ɛyɛ beberee na ɛwɔ yɛn ha yi, nnuaba bi tesɛ yɛwɔ ankaa, abrɔbɛ, kwadu, watermelon, grapes, guava ne nyinaa yɛ nnuaba nuaba ahodoɔ. Na ankaa no so koraa woba mu a yɛwɔ ankaa fufuo ne ankaa kɔkɔɔ, ne guava no nso yɛwɔ deɛ ɛso a ɛbere nketenkete ne nea ɛyɛ akɛseɛ akɛseɛ. Afei yɛwɔ apple ne yɛwɔ aprɛ, <hesitation> aprɛ no ɛno nso ayɛ ne ho te sɛ apple no, ɛbinom nso frɛ no aleguitugui, ɛho no yɛ nkasɛe nkasɛe kakra, <hesitation> ɛno nso ɛɛdɛ paa, nti yɛwɔ saa ɛno nso wɔ hɔ. Afei wowɔ pear, pear nso deɛ ɛyɛ kamakama kamakama paaa, wonya deɛ ɛɛdɛ a, yɛfrɛ bi pear nkuu ɛɛdɛ paa, ɛɛdɛ. Wonya w'aduane na wotwitwa pear gu so a, ɛyɛ a na ɛyɛ kama kama paa. Nti yɛwɔ saa nnuaba nnuaba no nyinaa bi wo wɔ hɔ.